<hesitation> cɛŋwǝ la akɛɛnyɔŋpǝ amaa rɨ wɨlǝkpǝ wɨ lǝ́ǝ pǝ wǝǝ, wɨnyɔŋkpǝ wɨ kpii danyɩrǝ lǝ́ǝ pǝ wɨnyɔŋkpǝ wɨ ŋ ru jaŋkpeleerǝ lɨŋ pǝ. jaŋkpeleerǝ wǝǝ oturu yǝ eniyǝ we fɨ rɨ kɛɛyitǝyǝ mɨ ko wǝ́ yǝ yǝ yǝ kɛɛsɨsǝŋyǝ oturu yo pwo onuŋ sukpɛŋkɛɛyǝ. kɛɛyitǝyǝ wǝǝ oturu <hesitation> kɛɛsɨsǝŋyǝ we ŋ ri akpɛŋkǝ le eniyǝ yitǝ oturu yo ko osukpɛŋyǝ tatǝyǝ oturu yo ko osucitɔyǝ le eniyǝ dɔŋkǝ wǝǝ wǝǝ ŋme ne ci koru a tɛŋ ŋ kpaa wǝǝ.